Hundred, ninety-nine, ninety-eight, ninety-seven, ninety-six, ninety-five, ninety-four, ninety-three, ninety-two, ninety-one, ninety, eighty-nine, eighty-eight, eighty-seven, eighty-six, eighty-five, eighty-four, eighty-three, eighty-two, eighty-one, eighty, seventy-nine, seventy-eight, seventy-seven.